एशिया को खाना बनाने का तरीका बहुत ही रोचक घुमते हैं स्वाद और परंपरा के संग जुड़ी होम द पहेला बांध पकाना जोगी भारत में पाया जाता है। मन चावल या सब्जियों को धीमे आंच पर ढाक के पकाए जातो है। बिरयानी के दम तो सांचो स्वाद भर जमत है। भूख में तड़का: यह खानों चीन में बनाव जात है। भुख नमक गहरी कढ़ाई में तेज आंच पर सब्जियों में तड़का लगायो जात है। जो कि इसे सिट्ल फ्राई कहते हैं। ऐसो खाना जल्दी पक जात है। और स्वाद अचो रह रात है। स्टिम्मिंग: यह खाना जापान और थाईलैंड में पकाए जात है। भाप में पका के इन्हें पोषण बचाव और हल्का स्वाद आ जाए। जैसे: डिमसिम फिश औ जापानी चावल की। होस्टस्पोर्ट: यहा खाना चीन में बनायो जात है।